පුදුම කිරීමේ සාදයක් සැලසුම් කරද්දී නම් <hesitation> මම ඇත්තටම <hesitation> මා <hesitation> ගේ ඉතාමත්ම සමීපතම අයව <hesitation> මේකට එකතු කරගන්නවා <hesitation> විශ්වාසය රකින්න පුළුවන් <hesitation> විශේෂෙන්ම රහසක් රකින්න පුළුවන් <hesitation> පිරිසක් එක්ක තමයි මේ පුදුම කිරීමේ සාදයක් සැලසුම් කරන්න පහසු. මොකද <hesitation> සමහර අයට <hesitation> රහසක් රැකගෙන ඉන්න අමාරුයි නේ. එහෙම අයත් එක්ක නම් <hesitation> පුදුම කිරීමේ සාද සැලසුම් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් එහෙම මට විශ්වාසවන්තම <hesitation> කිහිප දෙනෙක් <hesitation> එකතු කරගෙන <hesitation> මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නෙ <hesitation> මේකට අවශ්‍ය කෑම බීම ටික <hesitation> පිටින් ගන්න විදියට සැලසුම් කරනවා. ඒ අවශ්‍ය අයට ඒ ආහාර ඇනවුම් කරලා මේ දවසට කෑම ටික මේ වෙලාවට එවන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම කේක් එකක් අවශ්‍ය නම් <hesitation> ඒ කේක් එක හදන කෙනාටත් ඇණවුම දීලා <hesitation> ඒ දවසට එවන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම සංගීත කණ්ඩායමකටත් <hesitation> මම කතා කරලා <hesitation> අවශ්‍ය දවස <hesitation> වෙලාව කියල <hesitation> ඒ දවසට එන්න කියලා <hesitation> ඔවුන්ට කියනවා. ඉතින් <hesitation> මේ කෑම බීම <hesitation> සංගීතය <hesitation> කේක් එක සියලු දේ සැලසුම් කරලා <hesitation> අවශ්‍ය නම් මල් පොකුරකුත් ඒ විදියටම ඇණවුම් කර ගන්නවා.